أنصحه إنه يلتحق بدورة عملية لتعلم الكتابة انتشر كثيراً هذا الموضوع في الآونة الأخيرة عندنا فيقدر إنه يلتحق في دورة مدتها شهرين علشان يتعلم أساسيات الكتابة وأساسيات سرد الأفكار وكل شي يتعلق بالكتابة كيف يصبح كاتب محترف ويطور الأفكار الموجودة فخياله.